عندنا شهور قمرية بلدية و هي الوحيد، الكرامة، تاني الكرامة، تالت الكرامة، سايق، رجب، قصير، شعبان، رمضان، الفطر، الفطرين، الضحية، الضحيتيين. برضو بنستعمل الشهور العربية، برضها قمرية، محرم، صفر، ربيع اول، ربيع تاني، جمادة، <hesitation> جمادة الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. الشهور الشمسية عندنا يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، اغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. لكن نحن غالبا بنقول الرقم يعني كدة، شهر واحد، شهر اتنين، شهر تلاتة، لحدي اطناشر.